إذا تقدمت أسبوع في المستقبل، أول شيء بسويه هو إني أراقب كيف تغيرت الأمور في هذا الزمن، وبحاول أكتشف. <hesitation> إذا في تطورات جديدة في التكنولوجيا <hesitation> أو السياسة، أو حتى في حياة الناس اليومية، وممكن أبحث عن معلومات أو أحداث هامة حصلت خلال الأسبوع إللي فات، <hesitation> وإذا اكتشفت أي شيء مثير ومفيد بحاول استخدمه لصالح الحاضر، وكمان ممكن أتجنب بعض الأخطاء أو وأستفيد من الفرص إللي راح تصير. وبعدها أرجع للوقت الحالي، وأنا أكثر وعي بالتطورات إللي ممكن تحصل.